Inda xanri naranja ti koa, lima xin sandia, papaya ho o on. chóndini, pero, uva, ku kenre tirete ta ki yá'a noti ha jugo ta koñota vaso chín nrivii.